மூங்கில் சில பூச்சிகள் மற்றும் சில பெரிதும் உள்ள. மீன்கள் எனக் கூறலாம் காரணம் அவற்றின் வெளிப்பாடு. மற்றும் குறைந்த அளவிலான தூய்மையும் குறிப்பாக. அவற்றின் நசுவல் அல்லது அசுவாசமான செயல்பாடுகளின். காரணமாக சில பூச்சிகள் மற்றும் புழுக்கள் மிகவும். வெறுக்கப்படுகின்றன அவை பொதுவாக தீயூட்டும். மற்றும் பயத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருக்கின்றன.